Ummaq moodorsaagiq: bendsuga moodorsaag, ehk sis sisepalamismoodorigaq ja eelektrimoodorsaag – akusaag vai sis juhtmõgaq. Ja sis ummaq käsisaeq viil ja, ja suurõq ketässaeq ja. Noh, mitmõsugutsidõ asjo lõikamisõs.